Nah mun menurut ulun lah, bisa kada manusia nih hidup kada usah beteknologi? Menurut ulun kawa pang hidup. Tapi agak menyesuaiakan pang. Mulai awalnya kan kita <hesitation> tergantung lawan teknologi lo dahulu. Kada kawa pang munnya langsung <plek> kaytu tekajut manusia. Nah, menurut ulun tekajut pang bedahulu ya kalo? Tekajut kena bingung ulun handak kayapa- kayapa. Tapi mun menurut ulun kawa pang, soalnya ulun di banjar tu lah, ada nang di pedalaman di meratus tu wadah ulun kkn bahari. Di situ tu kadeda behape, kadeda besinyal, kadeda benapa- napa. Nah, ni buhannya kada besandal, kada <hesitation> pakai salawar lawan baju lawan mandau. Nya- nya kemana- mana bebawa mandau pang buhan meratus tu, dayak tu. Nya berburu kaytu lah modelnya. Munnya sudah dapat makanan bulik, habis tu bemainan. Paling ada nang- nang tuha- tuhanya tuh be- beulah napa kah kena. Meunjun kah kena, menanam banih kah. Namunnya sudah makan dah ai buhannya beramian pulang. kawa ai pang hidup munnya kada beteknologi. Amunnya sudah sesuai lah, amunnya sudah lawas kaytu nah. Soalnya nagn di pegunungan meratus tu santai ai buhan dayak tuh. Kadeda behape, kadeda bekendaraan, kadeda belampu bubuhannya, be- belilin. Habis tu kena amunnya ada nang beduit tu pakai anu pang buhannya tuh, pakai pembangkit listrik. Tapi tu gasan bantuan aja, kada gasan selawasan. Nyaman ja pang lah ulun semalam tu di situ. Tapi ya, amunnya malam banar ai kadapm kaytu. Nah munnya ulun wahini lah, kadeda pakai napa- napa teknologi napa- napa pinanya takjut pang lah. Soalnya amunnya handak bejalan, bekandaraan ya kalo? Munnya handak komunikasi, pakai hape. Wahini kan jauh- jauh tuh jarak napa- napa segala macam. Nah lawan jua, pembayaran wahini ba qris, kadeda ba anu jua lo wahini, baduit kartas jarang jua. Amunnya kanakan wahini lah. Nah, munnya ulun pinanya tu sebulan dua bulan pusang pang. Tekajut yang pasti ya kalo? Nah takajut, amunnya hidup- hidup aja, hidup aja. Kada mati kada, kawa aja tuh menyesuaiakan kena. tapi amunnya langsung lah ngalih pang. Sekitar. Sekitar sebulanan pinanya stuck pang tu. Nah, menurut ulun tapi misalnya di daerah pegunungan itu buhannya santai ja pang lah. Amunnya ulun ni, kawa aja kena menyesuai akan kaytu nah. Tapi yang penting tu asal ada proses kaytu nah, amun dihilang akan teknologi. Misalnya yang pertama handak dihilang akan nih kendaraan dahulu. Nah habis tu hape lagi. Habis tu hanyar napa- napa, internet lagi. Nah itu gampang amunnya kaytu. Misalnya langsugn hilang ngalih pang, mun ulun pang lah. Tapi amunnya itu, tergantung lingkungan pulang. Misalnya ulun hidupnya di meratus, santai ai ulun. Yang penting kawa bekawanan lawan urang- urang sekitar. Kawa menanam, meunjun, berburu, kakayitu kaytu. Misalnya di kota lah hidup kaytu, <hesitation> hidup kadeda teknologi ngalih pang, mun ulun. Soalnya di pegunungan meratus tu makan nyaman aja becari, tinggal meunjun. Amunnya handak- handak becari duit, becari kayu manis di sana urang tuh. Habis tu dibawa turun ke bawah, dijuali ke pasar. Payu dah, nah kaytu.